هو في السوتوناننس متاعي معناها خطر أنا في العادة نخاف من إني نحكي قدام العباد أما في اللحظة هاذيك كان لازمني بيش نتخرج دونك وقفت ووريت خدمتي وحكيت قدام البخوف متاعي معناها وحسيت هكا بالقوة على خاطرني حذرت وواجهت الخوف هذا ومعناها ونجحت.